Alura la televiziun a funsiun-a cun l'eletricità, ëntà zgnaché ël butun, avisché la televiziun e pöi vei coza <hesitation> coza a trasmetu, film, cartoni u d'autre coze, ël segnal al ariva u cun l'antenna